Kanɟe nan kanɟe kə wo geɲa wo kəre. Kəre kəre pasa wo kəre ŋgar koosa nan. Kanɟe nee naa, ya kundi ndet tə taatiɲ taa tiɲ kam karin ti. Woo tu ndut tu ndut na tə oriɲa nɟorŋgo ge. Woo gurle ndek kə tuk iɟiɲa <hesitation> tə naŋgiɲa khalas nan kə təri. Təri, təri pasa kə nduz gəda. Woo bun nee ndekso, <hesitation> gar kul toyi kuulu yako, tə toriɲa. Ket taatiɲa, yaako. Kətən ruz gəda lakin kanɟe nan, kanɟe leya aaɲe ruyba. Wol tə taatiɲa, wol tə tooroɲa, en na kə dəgən tuguɲin taa ɗaa khalas kamba.